E e jná’ re fáá’ra jö e üü’ráá’ ‘myy’, <hesitation> üü’rá’ ‘mýý’ ngýra’ ä’ jmyy idxi giirá’ jö tu re táá´rá’ jmyy ‘myy’, jö to re jmⱥⱥrá’ jïï köö ñí’ ‘loo je nýý e re üü’rá’ ‘mýý’ kiä’náá’ ta jmí’ <hesitation> ta jmí’ lɇ ‘lóó’ ‘myy’ jötu my táá’rá’ köö xaa my jmⱥⱥrá’ jmýý’ faa o jmý’ xinóó la joo’ kú jlí’ e ‘lóó’ xé’n kie’ jö e re nóráá’ ‘myy’ kiä’ guoora la nɇ re lɇ <hesitation> la nɇ re lɇ dse jñi ‘myy’, e nɇ ‘nɇɇ’ dsóó dsin jná jmí re lɇ e üü’ra ‘myy’.